Noho ny <hesitation> fitsaboana tsara kokoa dia <hesitation> ela velona ny olona amin'izao fotoana izao. Ny fiantraikan'izany amin'ny fiarahamonina an <hesitation> dia mitombo isa aloha ny mponina satria mihena ny isan'ny maty. Dia afaka manatanteraka vina lavidavitra kokoa ihany koa ilay olona